Ukwi fadhi inyama ya- ya- yangombe usendu busiliya uwe upaki nyama upaki nyama yonsi uhakikisha itikoli musi vitu kolea papi nyama ngaa wa- wa- wapaka uwikapa moto pi moto ngawi kupwi moto uwi taya yani iyumakaani kaani yani iyuma kabisa nanti dalili iya ya- yawazi kusu kutine nati dawili ya nyama ngilim engi titi nayihi avo woutisha uwe uwi uwika pazima ngapa mfuko au pi bakuli uwifuniki utupika uwika ufisa iye makusaidia nanta kwa badae